ଅପନୋଂ କୋନୋଂ ସୀ ଏପପରୀ କିତୋ ଵିସରେ କୋ ବତେ ପାରୀ ହୋଈ, ଜେକି ନିଜୋ ଜନୋ ସଂଖ୍ଯା କୋ ଆଗଵା ବଢହା ପାଈଂ ରାଣୀ ହୋଈ ଥାଂଦୀ। ଯେ ଆଗଵା ବଢହା, ତାଂକୋ ଜନୋ ସଂଖ୍ଯା ବଢହାରେ କିପରୀ କାମୋଂ କରେଂ। ଏପପରୀ କିତୋ ଵିସରେ କୋ ବତେ ପାରୀ ହୋଈ, ଜେକି ନିଜୋ ଜନୋ ସଂଖ୍ଯା କୋ ବଢହାରେ କିପରୀ କାମୋଂ କରେଂ। ଜନୋ ସଂଖ୍ଯା କୋ ବଢହାରେ କିପରୀ କାମୋଂ କରେଂ।